Kultura meksikane ka rrjedhë prej kulturës <hesitation> të perandorisë Spanjolle edhe kështuqë ka prapavijë prej kulturave indigjene në meksikë. Po kjo kulturë munet mu përshkrujt si fmija i <hesitation> civilizimeve native amerikave edhe perëndimore.